Ley finatawa Iran heeɓe jogii kufunaaji kertanaaɗi ɓe, heɓe jogi bomee kertanaaɗe ɓe. Kamɓe duu ko sakkitii kooalsilaamaaku naatii e maɓɓe. Alsilamaakuu, siian kooɓe oo mbiyataa jaalii nokku maɓɓe too.